जॉब ऑटोमेशन म्होळ्ल्यार कामा कोरुंक विज्ञानाचो। उपयोग कोरोप जाशे कॉम्प्युटर मोनिस जेम कामा। कोरुंक दोन दिसं लायता तें काम हें कॉम्प्युटर तोंडया। वेळा भितर कोरोन दितात हें तॉरें काम वेगीं आनी बोरे। भाषेण जात पण कॉम्प्युटर सगळें कोरुंक लागत जाल्यार। माणसाक काम उरचें ना आनी तो बेकार उर्तलो। विज्ञानान आनी माणसां संघटन चलुंक जाई। सगळेंच काम कॉम्प्युटरार सोडुंक जायना।